La tiwik wul ro'na pan ro'na wula este qa' k'eh qa'sa taqee' wulmood naye'em chipaam pero reh jenaj forma je' kib'an qamama' taqee' re' ruu' almunix ruu' je' wul jenaj almunix b'ej limón real o y la limón are' la almunix are' wul rib'an conservar juntz'ep cha mas la tiwik ruu' juntz'ep atz'aam y nakojom je' pan chaam y nawaqsaam je'tii roontii wulcha wulcha qa'sa wulcha este refrijeradores wulmood nakojom are' ruu' juntz'ep almunix y ja'ar sa atz'aam y wulcha ch'ahqon je' sazonadores ke yaa wulmood ke nakojom reh la tiwik y nawaqsaam